اول حاجة باش دجمع الشانطة ديالك خاص تعرف شنو عندك او تحاول تاخد معك المسائل المهمة اللي غتحتاج او تخلص من الحاجة اللي معندك مدير بها زايدة او كتبدا بالحاجات اللي كبار هما اللي تبدا طويهم يعني كتبريسهم مزيان حاول تلويهم باش مكيخدولكش ليسباس او كتبدا كل حاجة كطويها بوحدها عامة كتبدا بالكبوط الكبير هو لول او من بعد كدوز للمسائل اللي هي بحال السراول كتلويهم مزيان بشكل دائري هاكدا مبريسيين او كتحاول يعني توظف جميع القنوت ديال هاديك الفاليز ديالك اولى ديا الشانطا او صافي الحاجات اللي بقاو اولى شي حاجة كتخليهم الفوق او كديرهم فوق الحوايج ملي طويهم